<noise> Ɔno dze ɔyɛ adze a mennhui ebiara <noise> osiandɛ <hesitation> ma mohu nye ma wɔtontɔn yi ntsi sɛ mohu adze a obi ayɛ dɛ ɔadrɔw ɔde ne nsa awen a mpɛn pii ɛyɛ a ma wɔdze nsa a- awen no na ɔno dze motum muhu dɛ oyi ɔawen ma ɔayɛ fɛ <noise> na ɛno koraa dɛ adze a ɔdze wenee no ne papa na ɔdze wenee anaa dɛ eyi no moronnhu ntsi me nyimdzee wɔ dɛm ɔfa no ɔwɔ famu. Mennhyɛ daa nnyɛ ho nhwehwɛmu n' na a mm- ɔnnyɛ hɔ na me- mowɔ ɔpɛ wɔ ntsi no <hesitation> mennhyɛ daa nndwen kwan a <noise> mo ho dɛ dza obi ayɛ no yɛ papa anaadɛ ɔnnyɛ papa. <hesitation>